Gabagabanai i'ima ro'ava a'anai aguru ro'ava apuara mams, ma na gebada evavai ro'ava inokai ai ianiani ro'ava inokai ina'edo ro'ava iguru a iga ipaura ro'ava ipaura ro'ava imai ro'ava raviravinai a'ana mai e'u paura vavavai ero ai nagunagu, urameda viva guruda vive'o, vina'edo viga makedinai vi eboebo vigaegae vimai a'anai vi dina, vianiani veve'o gavada isa isadada viruanda. Agoda vaida a'anai iao em sista da osidi ikarubou ro'ava. Maurina ae'adi a'anana ikarubou ivararo ro'ava. Okai ai wiken na emai ro'ava ai a'ima ro'ava, iti inu ro'ava agubuna rua ro'ava vaida a'ananai agana aeboebo ro'ava, be amai agubuna rua ro'ava. A aniani ro'ava ai mamina esia ro'ava voga vo veiago inoku naida iunai iveiago ro'ava vigaegae vimai diroda kome'adada iva agada ro'ava. Abuna areikina ro'ava gavadad akore ovinai ro'ava, gavada vavai geve'o inokai ura urameda avaguruda va'iro ro'ava inoku ai enoda ro'ava. Nana ero ai a'eno ro'ava. Aveai ako'ore ro'ava a'anai lanch da avavai ro'ava. Lanch da vavavai vakoredo dadina ena ti na avavaia ro'ava akoreado ai ve'inuria. E'inura ro'ava agodavaida a'anai vesia isaga isa eboebo mosbinai ema ve'o a'ana i'inanai imia ro'ava. Iga ivolibol ro'ava i'eroimai ro'ava. Inoku ai paurada agedada ivavai ro'ava. Vaida ivagovago ro'ava, agoda vaida rumana iakarona ro'ava, agoda vaida a'anai ura urameda gemai gesia ro'ava oi kagana gavarana kaguru o isaga isa veakau a'adina inokai igana ro'ava. Vigana iguru engana agona ega isana eava vanai va a'ani iganagere'a imairo'ava. Imai ro'ava a'anai maisarimaisari auda. Barodada saidinai ge'enoro'ava a'adi iabi ro'ava. Viabi vimai vigaegae vimai iba'inda ro'ava o ai kome'adada ai isirinda ro'ava isai kome'a gagadada a'anai isirinda ro'ava. Mara'idada a'ana imamainai iba'inda ro'ava ai ikoreda ro'ava. Mamina enagunagu ro'ava evaonimaiva viguru. Ai gamuda iagana iunai iguru ro'ava. Iunai viguru vigaegae vimai inoku ei ono vonagunagu inokai a nagunagu ro'ava. Vanagunagu gebadadada vakore veve'o vevaono'u okei gana marekida verausida mai, ai agana averau amai akoredo ro'ava vesia a'ana kaimurinai voga bedida vovavai ai aga bedida avavai. Bedida vavavai vamai vakoreda va'ero vamai vakoreda va'ero vamai vamiado vesia okei agoago inokai agoago ro'ava. Gebada a'ago akore da ro'ava kauda eda ani vesia em paura boudadai vova ve'oda inokai voura vogana emu kadimuda osidi vakarubou voka a'anai vogana. Amiado ro'ava vianani gavada isaisadad aru'a ro'ava. Akoreda ro'ava inoku ai maisa'i mais'i ana'edo ro'a. E'u kaina kaina na gavanana, boena gava nana inoku agana ro'ava inoku rarida iono ro'ava, irari ro'ava, ikarubou ro'a agoda vaida ai storida avai avaida gavada ivararo ro'a vaida makamakadada inoku idiare ro'ava, ira'au ro'ava inokai imia ro'ava. Agoda vaida isa'i kanobagana vavaina isa'i nonoa gaga'a kamiava inokai a'anana ega storina <laughs> evridei rutin na a'ana ivavaia ro'ava.